el mam taq ak' cuand kikya' kiqo hora ke'aq'ek chaq'ab', ke'aq'ek las diez lanoche ki'aq'ek las once, ki'aq'ek nik'yaj aq'a'b', y la un de la mañana xaqara' y kela' taq plomax e taq plomax tambien ke'aq'ek <noise> a las cinco de la mañana